Bundan men bu bo’limning boshlig’i sifatida judayam hursandman. Bu bilan biz albatta hamisha o’sishga va o’sishga erisha olamiz. Bu esa hammamizning kelajagimiz uchun judayam ajoyib imkoniyatlar degani.